Anga moula a nan khenkhe siri fo a na gni déjà anga wankhi anga labé angana guiri hari golgna angana ri wankhi ya a na labé, anga yiguéne ana yigué, a na daga khenkhe ando doulé ngana sokhou a lanta khenkhéné. ganagni dioté gna gaηa khadi angana sokhou a lanta khenkhéné. Pourra nan kata khenkhéné il faut an khibarou kou sou a ni yaakhé ya bagandi. Wouro ndima gnani anga patanti a na khenkhé sirin thiri dinanta har kiyé gnimé donc kégnani lodjourni sou gaηan a ni yaakhé bagandi katta khenkhe wakhati nga riini kou do a na katta khenkhéné sirin nthiri yonki nthiaha gana gna makha a lay khenkhene siri.